<noise> مو جيد بشكل محترف بس أجدر أسبح بشكل بسيط، الطفو فوج الماء وجت عاصفة مستحيل ما أجدر أتحمل ها الشي. <noise>